E̱ste̱e̱, xkú tsí namíñuꞌ mi̱ndaꞌkho naꞌne juun ñajuun xu̱wán, porque mbá miꞌtsú ste̱e̱ nákhí xóó wab lájúún, lájúún mi̱ndaꞌkho rí mu̱ꞌthánlóꞌ rá, porque dxájuꞌ ikha jmi̱ꞌ, pero mbá miꞌtsú niniñúu̱ rí mbáwúún nikalo̱ꞌ jamba̱a̱ rá, e̱n nde̱yo̱o̱ mbá xu̱wán ste̱e̱ drégo̱o̱ mbáa khaa xa̱bo̱. Biéji̱i̱ xu̱wán para ndé ndé rí nde̱yo̱o̱ khúún rí ste̱e̱, kási̱ i̱wa̱á mba̱a̱ xu̱wánꞌ ke xó ikhúúnꞌ, e̱e̱n mí ni̱ka̱raxkeꞌ, nitáyo̱o̱ ni̱ga̱yúꞌ mi̱ndaꞌkho, porque e̱ste̱e̱, ni̱ju̱mu̱ꞌ, más bien ni̱ju̱mu̱ꞌ rí mi̱khui̱ꞌ, porque phú mba̱a̱ khaa xu̱wán tsí ni̱ka̱raxkeꞌ rá. tiempo rúꞌkhue̱n, ste̱e̱, jndo náá tsí xu̱wánꞌ tsí régu̱ún xa̱bo̱ namíñuꞌ ene̱, mm xágoo mba̱ñu̱ú ni ma̱tu̱muꞌ inúú xu̱wánꞌ, porque phú namíñuꞌ nuni̱i̱, mí ste̱e̱, e̱ste̱e̱ mí éndo̱ yáá, ste̱e̱, nawaxúꞌmúú rá, <laughs> ma̱ꞌgá, ma̱ꞌgá ste̱e̱, ya sea ste̱e̱ mbá mandado o ma̱xágoo ma̱ꞌgá tsí júwá xu̱wánꞌ, porque phú namíñuꞌ nuni̱i̱. E̱e̱n porque, bueno, khaa rí nduyáá rí nixtáá nákhí lájúún rá, kréo̱ que jndo a̱ꞌkhue̱n rí ni̱ꞌkha̱ rí namíñuꞌ ene̱ xu̱wán.